Ɔwlɔ yakpɛ mʋa makɔ nekele mʋani ɔwlɔ yakpɛla yakʋtʋ eyɩvifʋ mavani menyua akɔ tinya tinya finna mɛ ɔwlɔ ati alʋ yakʋfʋ yivifʋ mɛ afʋsʋ ɔvlɛ makɔdɔ yanɛtʋ mɛ wifʋe mʋa ayʋlʋ kavani ɔkaka mʋ yɛ ɔdinanakɔ alɔ mʋ itiɛ akʋ kakpɛla amanayɔ iʋifi mʋa yɔkɔ iyo alo ɛkakɔ alɔ matsika vani ɛtsika kɔ ɔwlɔ matsi kpɔɛ alɔ ɛkakakʋ ɩmedʒɩ kɔtsi nezɩ bi yafa alɔ yakʋtʋ wʋ ɔsɔwlɔna yakʋtwʋ ata yakʋtʋ wʋ tɛkʋ wani mavani menyʋa itiɛ bʋakʋ ɔwlɔ kakpɛ mʋa mɛ ɔlɔdi nanavani ɔnatsi nenyʋa ɛkʋ lʋlʋɩa wi lʋlʋɩa kɛkenyʋa la mɛkavani ɛtsika kayɩ ɩkpa mɛ yafʋsʋ ɛkʋa bʋakʋ yenʋau mʋ ata e dzakali dzakalita azɔnʋ tamenyva dzakali yakʋtʋ nyva dzakali mɛ yayɛ skʋ wam bʋakʋ ɔmaka bʋakʋ ɔwlɔ mati mananayɔ wɩwla tsinenyʋa nanaɔ.